Ny fahatokisa da fetsepo apetrkinolo <hesitation> amy olo raiky ohatsy hoe matoky matoky fa tsy hapirafy ny pivady zany i io ny pivady raiky hoe matoky anao iaho fa tsy hapirafy am agnamiko anao <noise> manahaky anizay.